उलोवापाचे स्वतंत्र्य तका मर्यादा असुंक जया? जयत्या लोकशयेनतलो उलओवापाचे स्वतंत्र्य हो मुलवो हक्क असुना। तका लागतना मनाशक बदलो घेवपाचि भीरणता नसाताना आपले विचार। मत आनी समाजुती उकटवांका मेलातातां। पुन प्रश्न उरता तो उलओवापाच्य स्वतंत्र्यक मर्यादा असुंक जया? उलोवापाचे स्वतंत्राची शिमाहुपाची न्हयां हांच ख़ातिरा वाडा। समाजिक एकचर उलओवापाचे स्वतंत्र्य मर्यादिता केल्यारा फुटा। घालापि वा भेदभाव करापि विचारांचो प्रसार जावचो न्हयां। म्हण समाजिक एकचर तीगोवान दावरपाका माजता जावंका शाकता। सश्त्रिय बलय्की राष्ट्रीय-राष्ट्रीय बलय्की राखापा ख़ातिरा। आतंकावाद अडवपाक्हातिरा वा भौशिक सुवेवस्था संभालपखातिरा। सरकारंका उलओवापाचे स्वतंत्र्यचेर सीमा घालचि पदुन येतां।